السعادة الشخصية مهمه لأنها أساس حياتك إذا كنت سعيد بتقدر تساعد غيرك بشكل أفضل لكن بنفس الوجت المساهمه بالمجتمع مسؤلية لما تساهم تحس إنك حججت إنجاز أكبر التوازن بين الأثنين هو الأفضل عشان تحس بالراحة النفسية وتحجج أهدافك الشخصية وتخدم مجتمعك بنفس الوقت.